<hesitation> paua birthday na mageala. Birthday ma au ini friends pa invatimudia, kasi ela present dipa kaisaino, wain pe malamala, paua kee dipa lama kaisia birthday ai. Birthday ma katen pa kaisia beer pa koa, pa on enjoy soma auna birthday ai. Kasi ela ine ataisauto auna birthday pa atai auna year ia mulo saiauai iamulo saia ela aguna birthday magu aloa. Kasi ela birthday la wasagula kee birthday la na mageala ela paparataim anua dipaka bobola dipaua kee tioni ena birthday mata keasa kee arimi ena year eh malo ua. Birthday mageala, keke, kekegesi pa aloma en paparataim eh ia aniani magea pa atoka taupe amela teredia. Same time present dipa tereo paparataim aniani dipa solaino, ah ela paparataim ela baina pa invatimua, kasi ine auna birthday wain atu dipa ataena, kasi birthday la ela wasagula mane gesi, katen pa koa ppa enjoy atoro pa mala mala soma birthday. Birthday dapaua atu kiki domalai elai. Are paparataim birthday ba na ius na aikala, auro mane asa ida siamela ikala. Idai-idai birunai kai birua, birthday ba na sainala podoi dapaua ma patalo <hesitation> amini skul fee ela popokolo mageala. Birthday elai ius aikala soma, na birthday tavala raremama peke rarausu ida atu birthday ma pa alo birthday. Na mageala ida siamela na auro mane taulo. <hesitation> same time invaitin taupa kerua guest taupe kerudia an anua patalo-patalo magea dipalama tereo, patalo ia mageala. Inau odorola na ida tioni tagu etagu alo eguto tamu bolaiamusamato. Inau ela ida siamela birthday taguka pekoiasagu kasi. Kasi eh ia pataloai kaua ah ela la pataloba inau paugu aikala, ela papara anua paumu aibe mageala. Wasagula na mageala, papara anua nimani birthday tamani ka pekoia samani birthay adorola na mageala. <hesitation> mane pa bokoina mane dipalama tereo paparataim present mane dipalama tereo. Paparataim ripipirani dipalama tereo la birthday ah baleia, tagu amela amalowaina suguto a ida kain ba una kaka tutukua ela wasagula na mageala birthday. Birthday ianu odorola aguna birthday tibogu aloasagu, nalo taka ari ma marilosa kaua kee aguna day eh umado ela birthday. Dapau birthday taulo ela ena saitiai, anua dipa atae bokee ena tioni eh molo saiawa na year adorola. Birthday namina ela, birthday la katen paparataim nalo dapa bola de keena birthday party. Katen dika gogore apu ka, katena dika gogore molo rareraredia. Talo rarerarena tauape next day meala ma taparuma kasi eh ia patalo ma boko rausudia patolo paidi uwaka sa birthday waka lelea mado.